Tan usecre tz'o'kol ub'el, b'el uka'aj umanäk ucama, bel ula'aj mänäk u a' k'aan, u- usillas, b'el uka'aj tinmänaj uxim tu'ux kub'el ub'etej uwaj tajanal uplato, umesa, ubanqueta tulakal lo que <hesitation> u van a tulakal lo que